Fomba fahandrahoy sakafo nefa ahazoa sirona hena zany agnatiny ao da hany maromaro e kazan'e sakafo handraoy, ny loko maromaro, da akoatrin'izay, da mihina ronono na koa mihina atody, izay zao da fomba ahazoa siron'e sakafo misy hena nefa sy hena e sakafo nandrahoantegna.